अवतो भाई कही छे, कि गिटार त्रावनो शिकूँगा। गिटार कही छे सस्ता में मिली जाए। न अपनो काम हुई जाए। पयानो तक कही छे भाई महिंगी चीज़ जी महिंगा पालको आइटम। अमीर लोगो का चुछला रहे। गिटार कही छे अपनो बज़े ले मांच। न अपनासे हुई जाए। प्यानो गड़ी महिंगी चीज़ रहे, न अपनासे एकड़म होई भी नहीं। न हर किसी को आवर भी नहीं। वा तो बहुत ही परफेक्शन चाहिए। हर चीज भड़िया भड़िया थोड़ी ना होवे भाई। अपन इतना थोड़ी ना करत सकत। तो कई छे अपन लोग तो करात स्केंच। की यह जो गिटार विटर जो नी लाई। ये सब आप तब करूँगा। अपन मास्टर वेस्टर बन जाँगो